Pono mua wau e noʻonoʻo i ke kaʻina o nā waihoʻoluʻu ma ke ānuenue. No laila hoʻomaka me ka ʻulaʻula, a laila ka ʻalani, a laila ka melemele, ʻōmaʻomaʻo, uliuli poni a i ʻole poni uliuli. No laila hoʻomaka wau me ka ʻulaʻula <noise> No Hawaiʻi mokupuni, ka lehua ʻulaʻula <noise> ʻAlani, ke kaunaʻoa ʻalani no Lānaʻi <noise> Melemele e koho wau i ka pua melia. <hesitation> ʻŌmaʻomaʻo <hesitation> ka pakalana <hesitation> a i ʻole ke kukui ʻōmaʻomaʻo no Molokaʻi <hesitation> ka poni, ka pua kalaunu. <noise> <hesitation> No ka uliuli ʻaʻole <hesitation> wau ʻike no kahi pua uliuli no ke ānuenue. ʻAe, ʻoia ihola. ua hiki nō ka ʻulaʻula, ka liko lehua ka ʻalani ka ʻilima. ka melemele, kekahi o ka pua melia ka ʻōmaʻomaʻo, ka lāʻī a i ʻole ka maile ka uliuli kānālua wau i kēlā ʻaʻale wau ʻike ka poni ka ʻokika a ʻoia ihola